Namo hako ke ere korona namo evi one ifo vuji uja evi ifo ga eretore da momoru vaji kio na. vaji kione mirae ue ongesi ombari amo umbutore umoi pambona pambuto ege na jage na ione mirae umo kurae iona umo timbu ona umbuto vuto vande hito re da momoru vaji kio ona. vajiketo gusuketo arumbeto mi ma kore heri umbo ona. heri umbuto nau pure erue ta donda avo umbuto re amin a be pambona pambuto pure dei pambati uje ona amai pambuto ba ve e ona puga do ga eni e ona isisi basisi ie ambuto gosikiona anga ue rone iji ufoi kito re erone iji vovuja te pambati ona ro anga e ona eto re pambatona ami ta joi re pambuto indito eveti ona ro umbato na ro ejo eto re nasi na avo pare on ana araga ta pare ona do mihuja avo inderi bari avo kito umbuto Juku embo to vureto na anga ue re ara iji fuketo kogue ang aue erona ma iji fuere ma umo degi veto pambona umo degi eveto pambutore ahako pure eni amai ba ve araga ra mihija mo ambara ue to fue kie fi ve re, sa ve re hombo ona pure eni umbona avo ombuto pure kovie anga ione to mirae ue ra avo ra avo atona roe to pambuto umo. umo kure ona donda inderi bari umbona mi kiona ie kione mirae ue re avo puvuto vande vovo na vuto vande vuto fue ie sori do kito mo aragai pojeto umbuto erie juruketo sesende na avo vovo na ami umbuto vuto hito re arumbeto mihe pasimba e ona pasimba ione ie keri indi ona o vande ta mihi ora mi ma hiore kito re amo ma ejetefa ue eto na ambore toto re hako da momoru avo nane umbari kio na vajika tore ione mirae ue re gusuketo avo vuto harimbe ona arumbeto enjo hoi ga Sa fe ere do ere anga tandie mihona ke ganini hio mi one vuto hure vovue ma evi to sereketo eveto na ro hure be eveto namo siro homosi singa meme asija avo ke toto hako enda pemi seke ra do era pambuto meni ga ue re sesena e on aue eni avo enjo hoi ga ue pambuto ke kiki. ke javo te javo te ie ganini umoro kamoro ue mihone vuto iji iho vue avo evere mihene be avo ufue avo pambuto vito ona sereketo evi ona